आकारा हिसाब से दस जानवरों को नौ, सबसे छोटू चेटी, वेगा बाद चूहा, वेगा बाद खरगोश, वेगा बाद कुत्ता, वेगा बाद बाघ, वेगा बाद जिराफ, वेगा बाद भालू, वेगा बाद हाथी, वेगा बा द गेंडर, वेगाबाद व्हेल.